Ɓurani kam ko wuurde e wuro mawngo. Ngati e wuro mawngo ko heewi ina heɓee hen. Cuuɗi cafrirɗi, golle ine keɓee hen, kuɓ- kubeeje moƴƴe ine keɓee hen, ñaamalleeji moƴƴi ina keɓee hen. Kadi yimɓe kadi ina keewi. Neɗɗo ina waawi heɓde hen fartaŋŋe mawɗo.